ukulumanya, evoimunu ilukitsa amakabila mongosu, lijambo lyamuhimu sana, kwasababu twevanu tukenda, iseji kilunga kyendelie, kulimatamu, kulivana uholile, wivona umwana ahekire hapa asikolile unndala kuwonu wasika kusika, haya kulibiasara juwo wiwona uwombe ibiasara utsike kukusika. Jivikie akatare wita kakaka une ndikikimanya kikikinga kiene! inditengule ukusova isi- iluga isyamakabila gangi siiki. Lakini ikilungi kilelo kyamuhimu, kwasababu uwesa uholoke umu kuwukinga, lakini uwukiwona usitamile ukungu ukuwona uwasikaka tuku siika. Lino kama nujimanyiri ikikabila ijavanu vala nikimanyiri ikiluga ikiwitsova, witsika sehemu najisau jiva tabu, lakini una vemunu ukifundisa! ukuti luga ijo vajitu ikabila wisova ndee, ikabila iji wisova ndee, jiva rahisi hata ukusaku ukuti jamani mapembelo, mwe jiunye, navanu vivona uju unnjitu. Haya ubie kuvomba ibiasala, ukakula kumunu unoko ukula ikinu ukwene ilikabira navisove iluga ijingi jijoni! ukisovera kikiluga ikyavene, ubwene uvukimanyiri, haya utengule ukukodi umunu ujungi, ilya ulipilie ihara, apyoulipira amatovole umunu ula kutangu ukusove iluga ijo naya kutanga ukuku- ukuku- ukukusailisa lino ukuti apa visova ndee. Au ukukutanga, ukukuvula iki kuti ili wasovile ndee, lakini valikumanisa ilijambo flani. Kwahiyo jiva hoba uwe wifundise nasiruga isyamakabila akange usimanye ili apia witunile iji ndinokwa ndiheke, ndibie nakuvajitu avahaya, ukasuku nakusove ikihaya wiwona ulimwebesu, uwesa. Nakukusuva kaviri kadatu navahakuhehe wala nakawesa ukusova kikyoni. Vabyawita vahehile upulike, <noise> haya ikela joni ukubea ukujesela ijambo jiva rahisi luga jira ujimanyire. Inze jaluga jiako jinave jakikinga, lakini tukenda silunga syongosu ndulu tupiitia, ulinumwana, avukie kuwonu, ulinumwana, <noise> akolile, <noise> kuonu ulemwanda jive sawe, jive katari twalinu- nuweso wakuta mwana wangu ndikukudova ukulundalamu mumumo, <noise> uwukinga. Uleke ukuluta isehemu ijingi jejioni, unndala utole mumu lakini, pakumu, elelo nukawesa ukutewa ikilunga kivie kyakisasa. m kikwisa amakabila tofauti. Nasimbombo pangapo wibea ukapata avanu vilema ukusova ama- e- iluga, ijuwise uwe navajimanyire. Wiwona ulasimi jikukutengu uwifundise iluga ijuanawe wisova, ili navene wefundise iliga ijunave wisova upumwisova mkamwidengine nyivone mkasovile imenyu ili! limoja. Kwahiyo kulinuwumuhimu uwakuta vemunu mwifundise iluga. Kwasababu nukawesa ukuti une, ndiholwa baa! ndiswila baa! sio ulweli, kulisi wulingira wutamu, vita bia ukaja vilikunzi uko. Apyubie kujavila kunzi ukwa, avanu voni visove visove ukunagu ukukunukimanyiri jiva ndet, kwahiyo lasima tusike seheumu twidike, tulumamnye, <noise> ukuti tutakiwa twifundise ati iluga isyavajitu. Ungale gweufundise iluga javanino pojiva tabu, <noise> kilu ukendile uwe sida wiwa bubu, <noise> nakukusova hakuna.